تحب حاجة بسيطة جمعة صغيرة هكى مع اللي نحبهم كيكة صغـ- زينة ، شوية هدايا وضحك وموسيقى باش الجو يكون مفرح وجميل مش حاجة يعني <hesitation> مش مع ان يجى حاجة هيكي معقدة ولا هدايا ولا اى شئ يعني ثمينة لا لا حتى كان حاجك بسيطة عادي يعني اهم شي اني انا نشارك معا شاركوا معايا فرحتي يعني